Ley bird neh where I na see le- ley you see ley palm tree neh ley different different grass neh ley bird neh can take a a go a fix it with a mouth and when a fix it a can put special area the so a can ge- a can put whole inside then la la hole where a will put inside la la hole a can go lay egg for a to born a baby and hole where a pit the ley baby can’t drap and I see a fixing it with a month see behind our house ley palm tree la the ley bird can take all ley palm tarsh a fix a net with a and I na see it plenty place even in my ma neh village I na see a the sometime a can come a a go a fix la house <hesitation> with a just for a to survive the and la children and I na see ley bird neh sometime when a fixing it with a mouth a can use a toes a fix it with a so- sometime a use a mouth because mainly la ley mouth a can fix it with because ley foot can jeh be the to balance and fix it.